E cha dan wo cha epuy-waa attonni ewott afa se epuy woo enwett awi attan enwett awi anna enwett awi atzen onno ttobhua awi ezadanni oda epuy-waa attobu awi ezan affa oda ekowazi waa cha moso kpowi idinokpaadyi maa ehadan wo cha epuy-wo emmi m’dinna ka-akpa wa e’zim egum bipuyir ennimm odim kwaam eyin ki yan nn gown nwa kwaam odi tta ozang ida odo da biphor-phir-puot evo oda me be bee be kpowi asi be azunwett-a sa be asi si mando bipuyit sa kam ttara odim kwaam omo nno okayi adan cua mo orrannga yinna epuy-wo domma oda odan oko-ka ttara ker sa mnno binna ka-a kpawa da motonna mo yinn mo so piri ker sa momo binna ka-akpawa da motonna mo yinn moso piri ke ezam obuay-fa kam obuang fa obhang fa-kam obhuang fa mazi ma ewott eka m’ow onna obgu wami sa mo orroyi oman owuri da sa ewott attan sa epuy wo m’o so si maa echa dan wo cha epuy-wo sa m’osi si nwa cha mosi bipuyitt mo wonna m’okko piri nnoriyi ocha-otto kn vi sa vapaam mo ochi obgu wani so odom kwaam oguag ottoku fi sa mo chi obgu-bghii mo okara emma daani maman odik komoo oham-ma sa mokpak m’kowi emma danni. Mando kisa m’oroyi ocha-ottoku vava paman ozim m’ochi odom kwaam-a kam odammo kpon-kpon owuri do man ayok odik ohamma-a ke odik ko yaham a kam odik ki ham kke zino osi odim kwaam osi mi odaak o ma ottong ewott si afa se ephy-wo mommno fonna nnozu orriri omon ida m’orrori-oro omen bpuyit mo zimo owonna mokki zubua imen wa okpawi fe dipuyit ozuk okko ottong-wi awo attan se epuya-wo sa nnfona nde epuya nda piri ke ndawi arrang kari sa adawi arrang-kari bipuyit obgu wani emmi ndap bipuyit agbuha kam obok ka ada cha mozimma ochi-ocha-ottoku but ibinokpaabyi kwa rong ko yonni man ke arronni aden cha mosi mommo ochaott-oku-a sa mo <hesitation> arrang-kari wa odim kwaam okarra owuri do odan chi mme ayok oguinnong be masi be ma aga-wannong kwa be aga be ma awowau me onno da massa odim kwaam odawum odik owuri bi hara-hara oguinnong be ma aga odim kwaam mando ko-oga owui bi kam ke igom nnsa ko obgu okko wirra nnag ibinokpaabyi kw oo mommi bo tta onnong ohammi odim ko-odu mando ayok ka-kawi be roroeia be kkara but kan odim kwaam-a odaak-wo ma owuri da onni ha-ka-tara oga kwa a yok oguinnong be ga kam idee nnsim arrang kari wonna so odim wa kwaam ocha ottoku ochi-okochi so oham bi awoua me ozurum mo obu arrangari bipuyit. Mo-okup ben bi ip sambe ode okani-aka pawn, odim-kwam kegu guni okpei wani sef mo-atera ogun'm oje odim-kwam but odim-kwan ku mo-teri okeri sa otorum, mmo asi ottok kpan-akpan bi chip mmo yagi igeri nju. Nwere-owi-nna, sa odim-kwam mo otorim ka nwere owi-ntan ma mmo osi igari nkwu ma chip, sa-ha nwer-owi-nna kpei wanne mmo-bina mmo-ata ommen sa ommen-mi-mina obegn, mma se gbare fer mmo togha otima kwuna omma kwa otum-igare cho-ma isa-ima-tuwav igare ncho-ma okpei wanne mmo okang ogban ogban-wanne, meh ejuka, okpei wanna ogban-ogban wanne omana ekum, se mo wugha, ophyine onno obina okpei wanne immo bina okani-aka ata, okpei wanne immo bina okani-aka atan mmo eteh ewo, immo kaghi igere joh bi chip mmo ki-kang beh bi chip immo-tima se ka awer iwu-nchen sa-mmo okan-igare ncho ma chip mo-otagha ochop sam mo ki-kanghe ogare njoh sa mmo yema okpei wanne immo ottok gode ochi-sef, se mmo timi iffa-iffa pa mmo tim ma osohm ma otim mo oyip igare okwiri beh iffa-iffa peh ka mbiri nkama akpeh agama odick songha wi ngare immo-yima ke, echa ewu, sam oh ibinna ntogha igari nde uruk sa echa, mbeh ode agba-agba owam kam ko-de owem okwiri bi nwa-kwam otima obenha-beh ottok igare, kam ko ede wem Se ntagha bi chip ntogha nda ichop ke echa eden-ndo ukwu mkpo-asi-bi chip, echena sa-echa edim pere ke, igare echa emaph! Oken-ka odebi otok-odok-odok ka ode fu onong mmo-osi otima okame abuagha ode-bi ottok odok odok owop pah onong imo-osi otima okama abuagha igare nja-wira ke beh obok-nta okwiri bi owoku, okpa-okpa oman ke etengha ma even ovum-kwam ewi-ndo emo sef okwiri oda-dewa-cha <hesitation> sunday ntok igare njuma ikpi bi chip okwiri obuagha nwa kwa no-ode sa mkpa ekpo bi chip sa obuagha kpen-akpen kwu se owop ntogha, se mukwuna echa doma, ntogha ocha-ttok nsi bi chip-chip effa pam, mmo chi mmoyimah sam immo yiyi ewu kuwa beh kam beh abbra ade-iffu-si chip abeh atta awere.